Fali leo masa lalu na pasti au tao ndia sona ketika au nai masa ndia au tao malole do ta.